نحب الماكلة المالحة برشا معناها ، أما زادة الماكلة الحلوة ايه خاطر ساعات هكا في العشاء تحب تاكل حاجة حلوة ، أما نحب برشا الماكلة المالحة ، يعني نستمتع برشا كي ناكل هكا حاجات مالحة تبدى بنينة ونعمل عليها كيف حاجة باهية برشا ، الماكلة الحلوة هكا ساعات لواحد يحب ياكل حاجة حلوة باش يبدل بيها المطعم